المحرك المحرك ال-إحتراق ،مجموعة الحركة، القاعدة والجسم، العجلات والإطاعات المطاطية صندوق التروس، والتصليح الوسادة الهوائية ،ال حزام الأمان، عجلة القيادة، لوحة القيادة، والمقاعد.